भेल्जेउम् ब बेल्जेअन् नि कल्सर। <hesitation> भिसेर्नि कल्सर रौ बिसेर्नि कुलिनरि त्रदिसिओनल। <hesitation> प्रोकिदो बिसेर्नि त्सन एऔ बिसेर्नि छोचोलते, <hesitation> वफ्फ्लेस्, फ्रिएस्, अर <hesitation> बेलेग्-बेलेग् वरिएत्य् नि बीर्स्। <hesitation> भिसेर्नि त्सन एऔ प्रोकिदो हुम्ने <hesitation> जये, अर बिसेर्नि अर्तिस्तिच् स्किल्लौ थये, पैन्तिन्ग्। <hesitation> अकिनये, अर अर्छितेच्तुरे, <hesitation> अर बिसेर्नि कल्सर् नि दिफ्फेरेन्चे। सो बिसेर्नि बेलेग्-बेलेग् लन्गुअगे जओ दिवये जये, जये नु पितरो जओ द्वये। <hesitation> फ्लेमिश् अर वल्लून् रेलिगिओन्।